kaɖi ùŋle èé fe ɔfɛ́ úni ikpaca seàà ówó nì bùɖìɖe ìgbè úni bà nyégù ɔ̀ɖátèètí blɛ́ɛ ɔ̀bìjotítíbí màa lèe bɔ̀sì i nyo úni bà gá so aɖu úni bàá yi zìi kayi ù ɖi ni ù seà ìgúgú èleè bàá yì zìi úni bà gbɔ̀ úna fìàwà <hesitation> ɔ̀vlɔ̀vlɔ̀ àwa, úni bàá duhù úni bà tú li úni bàáyi zìi. kayi ù ɖi ni bìà bùú sowàa ɖò óɖò úni wo bɔ̀sì wuléè úni bà gbɔ kɔ fɛ̀ti àwamlɔ̀mlɔ̀ nì jàkálibi mì <hesitation> ɔwi màa ba kpalí ni ó ɖu kú, bù tè ŋè kínìì. úni bà wú úni bàá ni zìi ìmo màaɖu alɛ nèene úni ba sisi bàá zi zìi iyítãã, à nàá mù ni ìmo lɔ nèwù èle èé kpatà kaɖi bù ɖa zi elíì ígbɔ ùwàgò màa nyo ɛnɛ́ àámi nó nyo ówò nì bùtɔgbe ìgbèè ùni ɔwi màawu búá ɛɖi ba, be ni ziìmolɔ ù nàá fe ikle tè ù bàá ni ùɖà ká ɛɖí gbì èè, uno toli elí ɛɖí, elí èle ówó nì bùtɔgbe bu zá sá ìmo úni úni bàáa zo funù ɔti ìtú ká ùŋò lɔ nàzé yè bùtè zìnì ìmo lɔ si ani ígbɔ. ówo ɛnɛ àámi mò ba bàni. kayi ká elíì ánà tú zàa wúlù blɛ̀ɛ yá báa kɛ̀ fó tòo uɖuɖú, uɖuɖú zàyi ówò nì buɖìɖe ìgbèè, úni ɔwi màawu búá, ɔ̀yuábì ká ɖìi ìmoɔ̀wizà una sá ìmo náka náka ú na sá ilíɖo lèe ɔ̀yu ká úni úni ɖi kínì. ùfìàwà ká na bàni úni ùfìàwà, bùtò kpokpli úni nì ɔwi babaà. ka à tu ùfìàwà, yá kíní ɖɛ́ɛ́ à nàáa ze li. ɔ̀yuàbi alɔ batu ɔwi búá kpòkpli blɛ́ɛ à nà mi wu úni nì kɔ̀fɛ̀àwa.